زمونګه په ملک یا ایالات متحده کې کیدای سي ی له زرو نه زیات ډولنه د مرغیو یا مرغانو موجود وي.